Sɔ'ɔsi tari la tube-kãra. Ba me tari ba tube-kãra wa la tuna la yɛla n suŋeri ba. Ba tube-kãra la basɛ mɛ ti ba wuna voole bii dameŋɔ, yele yele wuu zãzãarɛ, se'ere wan basɛ ti ba nyaŋɛ wum sɛla n sakɛ bii sɛla n voole zi'an, gee nyaŋɛ baŋɛ di ze'ele zi'an mɔpi. Ŋwana wa fãari ba basera mɛ ti ba nyaŋɛ piira yɛsera la sɛla san, bii duŋa, ba duntadaana san yeti ba nyɔkɛ ba, magesɛ wuu a san zɛa mɛ gee ti sɛla yeti a obe e, sɛla la san damɛ sugi sugi, la damɛ zi'an la san pugum zaɛ me, a tuba la, a wan nyaŋɛ wumɛ. Le yɛ'ɛsa, ba le malum le dɔla bilam tara yɛsera wɔlege, ba inya wɔlegɔ basera. Ba inya wɔlegɔ doli la ba tuba la puan mɛ yɛsera gee bɔ'ɔra ba inya la ma'asum.